Abantu abandi banaaba ebisaka kurora baakira omubiri gutanunkire baitu hati haroho kwoga kwa buli kiro hanyuma abandi mbakozesa pafyumu kurora omubiri

Amasanyarazi obu gaba garugireho omu kyaro ky'owaitu twine emiringo enyingi ei tutungiramu ekyererezi twine etaara ezikulinda omurro kandi twina n'amasanyarazi agakuruga ha izooba agatuyambire muno kakuba amasanyarazi obu gaba garugireho

Omuntu owaabihihabiihirwe ahurra omutima gucwekere ahurra obusaalizi abaingi baikara mu maganyi ekintu eki kisaasa habwokuba mazima omuntu naaba akubiihabiihire noorumwa muno kubiiha biihwa

Ha mpero ya wiiki nyogya engoye zange nteekaniza eka yange kandi ngenda kusaba ebi nibyo nkira kukora ha mpero ya wiiki

Abalimi b'omu kicweka ky'owaitu nibakira kutangatangana obulemeezi bw'empindahinduka y'obwire nka enjura kugwa ekamara obwire bwingi neegwa rundi omusana kujwa nugumara obwire bwingi nugujwa nibimalirra biisire ebimera

Eby'enyegesa by'emikono biina omugaso mukooto muno mu Uganda yaitu habwokuba hati abantu nibasobora kutunga sente mu kurabira mu bintu ebi bakozere omu kuruga mu by'emikono

Bateere omuranga bagambire abantu bayombeke ebyolooni bayombeke obutandaaro bw'okukor bw'okutaho ebintu bogy'ebintu babyame mu butimba bw'emibu nukwo basobole kwebingira endwara eziita

Sente ez'okweyohoza ikoonyiire muno abakyara okweimukya omu businesses zaabo oihireho ngu abandi haroho obu barukuziihayo bakalema okwikozesa kandi hakumalirra okasanga zibaleetiire n'okutunda eki babaire baine noosanga aine embuzi ye naagisibura ha muguha naagenda naagitunda habwokuba aba looni baizire nibeetaaga sente zaabo na habw'eki kyokubaire kirungi kwegesibwa omulingo baraakozesezaamu sente ezi habwokuba abantu abaingi tibarukumanya omulingo gw'okukwatamu sente ezirukuba beeyohoize okukozesa

Ky'omugaso muno kunywa amaizi buli kiro habwokuba obu okuba noonywa amaizi buli kiro nootuuyana habwokuba nooba nonywa noo noonywa amaizi buli kiro rundi buli saaha nooseesa nosee noikara nooseesa kandii n'omubiri gwawe nuguzooka kurungi habwokuba noonywa amaizi buli kiro tokutuuyana tokuu I mean nootuuyana so ebyo nibiihamu oburofu omu mubiri

Obu orukutaaha mu bikoosi nibikuleetera enobe mbakuhaahaaza nibamalirra bakubingire mu kyaro mbere okwikara na habw'eki ebikoosi tibiri birungi by'okwikaramu

Nsangire obulemeezi bukooto muno omu kukozesa ebiiruka ebya kayoora nka bbaasi na takisi habwokuba abantu babapakira muno kandi kimu hali ekyo kasinga habaho butandwa abantu abaingi nibasobora kuhutaara muno rundi kurugirwamu okufa

Amaizi amarungi mu kyaro kyange ngatunga kuruga ha muliikondo rundi ha taapu obu ngatwara muka ag'okunywa ngacumba nukwo nganywa nukwo agasigaire gakora emirimo endi ey'omuka

Amasomero mu Uganda nigasobora okuteeka ha ngenderwaho yaabo ey'isomero okuteekaho isomo ly'engeso y'okutamu abantu n'ebintu ekitiinisa nukwo abeegi rundi ensinganto zisobole okwegesebwa nk'oku zisobora okuteekamu abantu n'ebintu ekitiinisa n'omu maka gaitu omu Uganda

Amaizi amarungi ngatunga omu kyaro kyange mu kurabira kukozesa amaizi ga taapu aga tweta The National Water

Abeebembezi omu kyaro kyange bakora emirimo nk'enu kulinda obu obuyonjo mu kiikaro kyange beeta enkurato enkurato beegesa abantu nkooku basemeriire okulinda obwecumi bali beegesa abantu nk'okuliimirra amaka kunywa amaizi gacumbire hamu n'ebindi

Ebijuma ebikunulirra twine amapapaali aba emiyembe haroho enanaasi haroho ebidodoima nabyo nibinulirra kandi birungi muno nibyo ebi

Enjura obu etakugwa nitutalibana muno baitu obu okuba noolima amaizi noosobora kugetweka kuruga mu bisaaru noogaleeta noofuuhirra ebirimwa byawe

Obulemeezi obw'amaani obw'abakazi n'abaisiki bakutunga mu kicweka kyange nukwo kubahambiriza ensonga z'aha kintu kikuru haakire omuntu n'obu okuba noorubata mu muhanda naakugamba ebigambo eby'ekintu kikuru nabyo mbiku mbikugiza ensoni tokwegonza obu okuba noogenda n'omu muhanda

Omu myaka etaano eyeerukwija nyowe nk'oku nkurora ninyesisaniriza kuba mukama w'amaju g'empangisa nukwo buli kwezi nsobole kutunga sente kusobora kuheererra abaana bange bakamalirra bakafooka bantu b'amaani n'abantu ab'omu kyaro ab'omuka nabo nsobole kubarolerra

Nyowe nkira kugonza enyamusiri n'oburo nsoroma aka akanyamusiri kange n'akadoodo akatooro mbicumba nteekamu enjagi ekisura orunyaanya n'akatunguru ngihonda eterra obu emara kuterra ngirinda efuka then mpotora akaro kange ndiisa enyamusiri yange kandi biinurra muno muno muno

Obu okuba orwaire handi nooyejanjaba n'ebisaka baitu obu okuba oli haihi n'irwarro nooyanguha kugenda mu irwarro eeh abandi basaba kurora baakira

Abantu batangatangana obulemeezi obukooto muno mu bwire bw'enjura omu kurabira mu nguudo nambere bakuraba habwokuba mu bwire mu bw'enjura noosanga enguudo zisiisikaire kimu hali eki kireetereza abantu bahika ha mikorre nambere bakukorra late obundi n'obundi noobutakora habw'ekigambo ky'enguudo

Amaizi amarungi omu kyaro kyange bakalima amaziba ag'emiseke baalima n'amaziba ganu ag'ebyoma ag'okuteera abaana nibaihayo amaizi amarungi agarukwera kandi omu biikaro nambere gatali ntweyambisa omulingo gw'okucumba amaizi nka butoosa okagasengiija kurungi okagateeka mu kapiira akarukwera nukwo abaana baawe bakatunga amaizi amarungi ag'okunywa

Tusobora kumaraho ebizibu omu maka gaitu tutakungaine obu nitukwataniza mu mirimo y'eka n'ebyetaago by'eka kandi nituganyirangana obu tukuba tusobeze kandi tusemeriire kuba ntwegesa abaana engeso enungi

Omu kicweka kyaitu tusobora kwikaliza enkurato tukaleeta abakugu bakatusomesa ha birungi ebiri mu kulinda obusinge tukakukora amagenyi kwoleka engonzi tukabungirangana n'okuyambangana

Obu tugirra embabazi bagenzi baitu tutunga omugisa hali Ruhanga kandi naiwe bbaibbuli neetugambira ngu ekyokorra mugenzi waawe naiwe olikikolerwa obu tu tuyamba bagenzi baitu naitwe tunihira nti Mukama naija kutuyamba kandi naitwe ntugya kuyambibwa abantu abandi aba tulitangaana tuli mu bwetaago

Kirungi muno kukozesa ebintu ebyo wenka ebitasemeriire kukozesebwa n'abantu abandi habwokuba ebintu ebimu nibijanjaaza oburwaire nka ebbeeseni nka etawulo nibirengaho okujanjaaza oburwaire kuruga ha muntu rurwaire kandi bibuteeka mu muntu atarwaire

Abaana abaine obulema mu Uganda ntusobora kubayamba ky'okubanza kubagambira n'okubasobororra ngu obulema tubuli kuteesobora ebintu byona nabo mbasobora kubikora nk'eby'abantu aba buli kiro ebi bakukora n'okubaleka mu isomero bakasoma bakamalirra kandi tusobole n'okubaha emirimo nk'abantu abandi

Obu ndaaba ntaine sente ezirukumara kusasurra abaana bange school fees mpaka ninteekaho omulingo kurora abaana bange nabasasurra haakire nimbateeka mu masomero agansobora kusasura kurora boona baasoma

Obu mba ndi muka nkahurra obujwahi mbyamaho baitu obu nkuba ndi ha mulimo mbanza nyikarraaho nculeera nyenka omu kiikaro ekiculiire okumaraho akasumi nukwo mara nyongera ngumizaamu n'emirimo yange

Ngonza muno amaizi g'enjura habwokuba googya kurungi engoye kandi enjura obu eba neegwa mpambirizibwa okulegya amaizi ago habwokuba tigakutwara sabbuuni nyingi kandi gaba marungi muno ha kwogya engoye

Obu mpurra amasu nyikarra ngenda ha simu mbaza na bagenzi bange abandi obundi n'obundi nyikarra ha tiivi ndora ebirukugenda omu omaiso mu ihanga lyaitu lya Uganda obundi n'obundi nkoraho ebintu ebitali bimu na bimu eby'engaro nk'okuruka emikeeka

Mbagamba engeso zitandikira mu maka na habweki mpaka omuzaire niiwe oine kutaho obulyo kwegesa abaana baawe eki orukwenda babe engeso nzitandikira mu maka gaitu mbere tuli